Ẹgọnọ yẹ isang inna <hesitation> aduk yẹ emo aduk ẹfọfọp. Iri iwa idọgọ uji, igima uji. Igima mọ izine. Egba eje inna itere nwe ebe, igọmọ ọsọm uwa uwu ukim mọ, uwa unong nw gbogbori gwud, ukima uso ufẹ mọ pepa ifẹ mọ pepa izine, <hesitation> aduk nwẹ ẹrẹ ẹdọng, ẹrẹ ẹdọng. Ẹnọrọ, eje ẹjara eje iwa, igẹnẹ mọ ifẹ ga nchang, nchang nwẹ ẹrɨrɨm. Igene mọ ifẹ gangẹ. Egba ẹjẹ itad, egba ẹjẹ itad yẹ inna ẹ, nọrọ iwa ivono ọgọn ida nchang ibaga ga ọgọn. Ida ẹgbaga ifẹ ifẹ mọ ifiọm, inɨmomọ, ifẹ mọ ifiọm. Iji ida egbaga ifẹ, irɨma aduk nwe ife ga ẹgbaga ifẹ, irɨma aduk nwẹ ẹrẹ ẹwa ẹ dọng ɨẹb ga egbɨma <hesitation> egbɨma nwe ẹgwọ nọrọ igẹnẹ nwẹ izɨnẹ. Ida aduk nwe igẹnẹ ifẹ ga ọkpo. Ibọni inna mọ nana anang, nang anang, nang anang, nang anang, nang anang, nang anang, nang anang, dudu ọkpọ nwẹ ẹgwu. Nọrọ iyẹ mọ ino ibẹp. Ibọni inna yida, mi inna mọ nang anang anang, nang anang, nang ga eje iri ito ọkpọ ubọk Ga eje ikọ ọbazi dudu ebi eje ikọ ọbazi iri ito ọkpọ bẹng jọp, ọkpọ ọkpọ ẹnɨb. Wa ne issẹ itọ mọ.